والله كل حاجة ولها زمانها يعني اتوقع الموسيقى العصرية افظل بالنسبة لي مع ان الموسيقى الكلاسيكية افظل في زمانها وقتها كان في ناس مروجة كان الحياة بطيئة كانت الحياة اقل ايقاعا فكانت <hesitation> هذا ينعكس على الثقافة وعلى الفنون. اما الموسيقى العصرية فهي تعكس الواقع حدنا سريعة الحياة سريعة الحياة مليئة بالاحداث مليئة بالايقاعات بس هذي وجهة نظري.